O papê de veddro, comme ô ciammemmo niatri, o serve pe levâ da pittua da unna çerta quarche superficie, presempio o legno, che o l'é o caxo ciù tipico, ma anche o færo e atri materiali. Mi l'ò deuviâ, bangando o lastrego, pe polî da graniggia. Un lou terribile, molto duo.